Makenkan buukuu Twer Nyame ndaansa yi ara. Kͻbena Gyatɛ Aͻquah na ͻkyerɛw buukuu Twer Nyame. Buu- Buukuu no mu no wͻ abasɛm bebiree a ndɛmbafo botum dze ayɛ fasusu dze abͻ hͻn bra. ͻkyerɛkyerɛ mbrantsɛ na mbabaawa mbrɛesi a wobotum enya abotar na wͻdze abͻ hͻn bra. Abasɛm a ͻwͻ buukuu no mu no ntsi mususu dɛ obiaa benya buukuu no bi na ͻakenkan.